Jadi kite tu men nak betunak tu, yang ideal tu kite tu haros orgen, soal e men di tempat kami tu orgen tu la yang paleng ideal tu, soalnye ngape kite tu pacak ngundang uwang galek- galek e tu, pok wang tu tau men kite tu betunak, dah tu ngundang uwang jugo masak- masak di dumah kitek kan tu, tu juge termasok e tu juge tu pok wong tau men kite tu betunak tu, nah da tu dan juge kite tu haros lincah kite tu haros lincah ngola sen e, men kite neman ngelua sen di sek ahai sebelom kite orgen tu, na orong orgen kamu abes sen nah jadi kite tu nak di siap- siap nian sen tu pok kite tuetue tu, betunak tukite tu, betunak tu harus orgen nian kite tu men dak orgen tu dak ideal men tempat kami tu.